බල්ලන් ඇත්තටම මිනිසුන්ට ගොඩක් අර <hesitation> අපි කියන්නේ සමීප, <hesitation> ගොඩක් ලෙන්ගතු සතෙක් <hesitation> කියලයි මම හිතන්නේ. <hesitation> ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ ආදරේ පෙන්නනවා ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> වලිගෙ වනාගෙන දුවගෙන එනවා අයිතිකාරයා ලගට. ඒවගේම ඒ අයිතිකාරයා කොහේ හරි යනවා නම් එයාගේ පස්සෙන් යනවා. දැන් ගෙදර වුණත් කාමර වලට යද්දී, කාමරේට එනවා. කුස්සියට යනවා නම් ඒ <hesitation> පස්සෙන් එනවා. ඒවගේම ඔවුන් ඒ අයිතිකරුගේ ඇඟ ලෙව කනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ආදරේ පෙන්නනවා. ඒවගේම ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> සමහර අය මම දන්නවා අර බල්ලෝ සමහර සුරතලේට ඇති කරන අය තමන්ගේ ඇදේම නිදිකරව ගන්න එහෙමත්. එතකොට ඒ <hesitation> සත්තුනුත් එහෙම ඇවිල්ල ඇදේ නැඟලා <hesitation> ඒ ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා, ඔවුන් සමඟ එකට ඉඳලා. ඒවගේම ගොඩක් වෙලාවට <laughs> උඩ පනිනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සතුට වැඩි වුණාම. අයිතිකාරයාගේ ඇඟට පැනලා, ඒ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට බල්ලන් කරනවා. ඒවගේම අර <hesitation> සෙල්ලම් බඩු වලින් අර සෙල්ලම් කරන බල්ලොත් වගේ ඉන්නවා. එතකොට ගොඩක් විට ඒ සෙල්ලම් බඩු අයිතිකාරයාට ගෙනත් දෙනවා, එයත් එක්ක සෙල්ලමට එන්න වගේ. ඉතින් අර ඒ විදිහට ඒ ආදරේ, <noise> සම්බන්ධකම ගොඩක් වෙලාවට අයිතිකාරයන් එක්ක බල්ලන් තියා ගන්නවා.